जैसे वैक्यूम क्लीनर का काम है, वह धूल को अंदर खींच लेता है। जैसे हम एडजस्ट पंखे का काम देख सकते हैं, जो रूम की गरम हवा को बाहर फेंकता है और बाहर की हवा को अंदर लाता है। उसी तरह वैक्यूम क्लीनर काम करता है, उसमें पंखे की पत्तियां उल्टी दिशा में लगी रहती हैं।